Bunda avvalambor to’g’ri kiyinishga etibor berish kerak. Oyoq kiyimimni, ustimga kiyadigan kiyimlarni to’g’ri tanlashim lozim. Undan keyin, oziq-ovqat masalasini va zaharli ilon chaqqanda, yoki tanamning boshqa qismi zararlanganda kerak bo’ladigan dori-darmonlarni o’zim bilan birga olgan bo’lardim.